जो सेर रहे, जो काय जुन्द मा नी रहे। जाधा तर अकेलो रहे, जो जाधा बात नी करे। अले काय <hesitation> जो जाधा बात नी करे, जुन्द मा नी रहे। जो जाधा बात नी करने के कारण। जो काय अपना शिकार कर ले। जो जाधा बात नी करने के कारण। जो शिकार कर ले अने तेंद पेट भरे करेंन। ऐसो करेंन सो अप्दो काम करे।